Alura i canguri a sun dë bestie ch'a vivu anche li ën l'Australia o giü da li e a sautu, a fan d'saut che metà basta e a portu a portu i citi, a i portu li davanti al an 'na specie dë sacca, marsupio, ciama cume völe che a i portu li, ten-u al caud e lur a stan bin cume dë puciu